Bun bɛ a sunuwo, di a sunu nɛ yara, n'sun obɛ comu han, to, to de'uni ote.to nɛ a bunh vɛ'a.